المهارة إلي أتمنى تكون عندي ممكن تعلم اللغات لأن فعلا منها فايدة وأتمنى <hesitation> لو أتعلم يعني لغات أكثر من الي أعرفهم